ഭേല നേദു ഹിത്തുനു ഹസനു ഗോലിസുനു വിദന। ഓഥദ ബോക ഛല നേദു, ബേല നി ഹിത്തുനു ഛപതേ മേല്പുനു। ഹിത്തുദ മിതു ബേല നിനു ജോരദു ഓതുനഗ, അവു ഹിത്തുദ മദ്ദ്യ ബഗദു ഗാലി ബോക കജൌനു പിദേഇപദുനു। നേര്ദു ഹിത്തു സുക്ശ്മവദു ഹസനു അപുനു। ഭേല നിനു ഏദുരുപിര ഇജന്ദ ഓന്ജി ദിക്കിരുദു കുദോന്ജി ദിക്കിഗു, ഹേരിസന്ദ ഹിത്തുദ മേല്മൈ ഹസനു അപുനു। ഭേല നിഗു സമനവദു ഓത്ഥദ കോന്ദ, ഹിത്തുദ പുര ബഗല സമനവദു തേലുവപുനു।